المعتقد المهم بالنسبة ليلي هو أهم حاجة الاحترام المتبادل بين العباد احترام الآخرين واحتواء الخلافات متاعهم يعني <hesitation> كل واحد منا عنده طريقته الخاصة في التفكير وفي العيش، ولازم نكون متفاهمين لبعظنا واحترام التنوع معناتها يعزز التعايش والسلام بين الناس.